Okukwata engoye oziibiika omumaiizi agaliimu sabuuni no'tandika no'zikunya mpaka oburoofu buhoiremu. No'zihaamu no'leeta amaiizi agakwera no'gongeramu niikwo no'jubura kurungi, no'yannika.